Ye nung da gang ye da gang ɓo we, kan din she kan wo dakan she, Yamba n fobo o atiɓo tiɓo nangni ɓo nanghe loo niŋ ɓo ka tanghe nin ɓoe, daye nung dagang pib kawa ɓo gelle <noise> sho loni mowi <hesitation> bereteu she shansharin she bere <hesitation> uu mowi ye jub she, ye yub she, ye gbat she ye durkon she <noise> pip ye nunghuŋ kami dabani kwen kanin daka mon wilin daka mo te mon wi shanshari daka na yik shuɓɓo nan lare ɗwele ɓaranung top na ɗili, nan ɗi nan ba lonan gak nan walona nan bi da lurina mwan bir da luri ti ɓat to <noise> nuna na erenu yele ɗe toɗi <noise> ka yili mon wi bereteu nan ma shu dum na yik shudumna beretue shu dum mon pitana mwa na ɗore na teka baan shangha monlo yemle na ten ve ɓo na la na benna shangha ja na <hesitation> urinan shina na yiki na ne nun kwen sho shu ɓwerena, <noise> daye nuŋ dagangɓo kan dit mowi ɓat, ɓat yiik Ɓat daye were nuŋ dagangɓon dit mowi ɓat ɓwele meen dangha meen dumdum ɓat ko nanka den liya na ɓara ɓaaka ɓo lul ɓo kan mee maɓo shangha koɓo ɓat mwannan ɓakwe mon lare ɓat pab nan lare men gbom ɓwele men dum <noise> mowi me ɓat aa ma ɓara nuŋ nan ma ɓarare kwe nung nan loo leye neye na kan ten ɗorna dit na ɗe shangha na teha more shina na kan me gbob na ɓo, daye nung dangang ɗit mo wi ye yiɓe mon wi yiɓe idan mo teha mare yiɓe, mon lare mon mana nan ɓara to yekon gom <noise> she ni ma gab de ni erenu nung wiye lulni nu mowi kpaŋ ninda yikini nin yeme kwen nungka ka yila wubini kini mowi kwen ye nungka ɓon nanghe, ye ur nung da gang shim shim shim shim, mowi kong ye jii <noise> jii kina mowi jii mon wina mon de yinaɓo nan wili shimonu to nang ba nuŋ shimo nu na neha shon shimo dang dagangko kanina yet kana kan kani na yik shuɓɓo, mowi nuŋ be dangha nung be dangha mon ta jene mon doshinaɓo na nangha ti nung ɓa mon tashina na nyet nyet! na yik na kane do shimo ti titi yo <noise> sho yikina Nan lo yeme nan dumio shimo yo nung kan namo ka nena ne na gbomna kpirit mon bebi te bana erenung er teng shokana <hesitation> kana tele lomo kpak nun yiki te ye nuŋ dagang ye nuŋ dagang luk kaki ɓon gesho loye nung dagang ye nung dagang kaɓo ka we kanin gale kayo mowi nung vurum kina <noise> na swala dangha me kane nung vurum na yikɓo nanne na dena na tana ka shii <noise> yo mon gbobena nan nangha ti nuŋ ɓa kiye ta were nuŋ dagang kaki <noise> ni uliyoni uli yo ya nang ɗwa ɗwa monne yikki ɗwa ka kane ɓamo ɗoren jena je dina na kana na ɗo kana shoyo nanlo yeme yo mo yilka ii na nuŋ dina, ɗwa yik shuɓɓo, ɗwa kane shoyo na kane shoyo nan naghe lul ka ka lo ka yilka ne ɓakana nuŋ dina ɓakwe kuma ɓollo nanghe mowi ye lul da uli tiye lul she nuŋ dagang kon ye yunuŋ, yunuŋ ka yiki inshe <noise> monwi yunuŋ kanan galen gak bakti mowiye bakti sheye yunuŋ wi bakti nan ka taka dina na yik shubmo nan wi shangha ye lul shi ulin ve na taka din veyo Nan ye yirang nuŋ yina moro nwa nuŋ to nanlo shu shene yini yele bangne <noise> kwen nunghi. kwen ye were nuŋ dagang kani yiik shuɓɓo! da uli biyeleni ni kan ye lul ere bika uliniɓo, nikan ɓa lul ere ka deni ɓo kwen nungka mon nang were nuŋ dagang ye nung dagang kani yik ni wuɓini tii ti ɗanghat yo ni wuɓi ni sai ha ne tika ke nuŋ. <noise>